Ny Inde dia anisan'ny mponina, be mponina indrindra ihany koa i Inde an sady manana ny kolontsainy manokana. Ny Inde koa dia manana ny fifankatiavana tsy mahay miray hina sy tsy misara mianakavy izany, ny indiana manana ny kolontsainy manokana, ny sakafony manokana, ny fomba fitanterana any Inde samy hafakely mihitsy an, ny rehetra rehetra izany dia miavaka mihitsy i Inde.